Eny, misy ireo sakafo tsy haiko ny mahandro azy, ary tena tiako ianarana. Ohatra amin'izany izao ohatra hoe: ny baranjely. Sakafo tsy dia fiiahinana ety aminay moa izy io fa matetika le izy hitako ary tena tsy haiko ny mahandro anazy. Na dia tsara ary ny lokony, na dia maro ary ireo miteny hoe tsara ny mihinana azy saingy ny mahandro azy tena tsy aiko.